Woho ome eru unu me ma re sei erase ewri oghere no mare thei ri ho ma fe kuo eraasi na fiho evao evao era na ma je wezei kpoli no ma re su ewri na fiya e mare fio mare fio eware kpobi fia mare kia kugbe mare fi ku fia mare fi emeri fia. aje fi emeri fia ma je kia ka gbe no ma re the eye na no eyo rie no ma re je thi mare the ri efua fo ma te theri no mare je de eware iyibo no a re se iziwo aka avo eto matoso ma re ro thei ri ma je theiri no mare theri woho no no iziwo oyibo ma je thieri kuku gbe maje fio ame epapa fia ma je fio arobosa fia ma je the rikpo kpobi no mere re owo ogho ghere eja ma je the ejo ero ubio ma ro ubio na ze ma re huge ma je hugu no ma re woze erase na no maje woze woze ai no ma re kaa fiho evao oware maje kua fiho oware no ma fi a fiye ma re fi iziwo aka fiye ma re kie akpokpo bi na kugbe ije ye no a re sai no erasio ubio yo ofe oye na ma te je wo iziwo no ma re ma the wo iziebi iziwo no are se iziwo ibiedi na ma te re ri the ma re nwa ibie edi na kpo kpobi no were fia ho oze ame edi

no are se no iziwo oto are fia ho era re a te ti ther i hi iziwo na ho iziwo oto whe te to lo emiri na ze where to udo where duo eware na were duo irerie were duo ezaza were duo etani ke ne fio eve vao ibizi wo na we je du fio evevao ubiziwo na were to emeri ne fia we re ro iku na fi ye eva we je fi iku na fio eva ye no we je wai kpobi no we re to emeri na fiye eva no were kao ame fifi ye were ro lo oware no are se se no ozi na iziwo isoko mi no ma re thie uje no iziwo isoko na no ma ti je wo iziwo ofano ase no iziwo iroro iziwo croro na whe re the ri ejo re ro emeri yaya ro the ye eyo re ro emeri kpo kpo the ye ejo ro aro the ye woh ekeno tho iziwo no are sei ziwo iroro vie vie na whe te fi ame na fio erano we ve ro iziwo na fi ho eva ye were fio ara na fi ye era where hu o iroro na weje uwo iroro na kpobi no atanikene ererie fifiye eva no whe re fia fiye eva were una kpokpobi n kugbe ere horo

Ulemu isoko woho eke no me ro eti ne na mere the ebe me rie eke no a re the keme na iziwo no are so iziwo efra na iziwo mi me rie oka iziwo no ma re the evao evao evao isokono ire kie mu owho. a ire je kieho emo me oma ere ma bi ro yo uwo mi na vre omomoto kpe igu vi ma re nya ma te bi kpe igu vi ma re nya ma te nya irioke marvi igu na no mare je hu ai are hu ai aje huai no ma ve kakau ma je kakai no maje bi ti ru ma kakai na re gbe ewri fia kpokpobi no ma je toa no yo oware no are seno igeri enya ze no ere ma bi ro yo akpo na na vre evao obo isoko mi obo ne <noise>